<hesitation> Raha ny lôko agnaty rano ,maro karazany misy sardine, misy ny thon, misy ny <hesitation> turbo, merlie ,misy koa karazana le telo nify eh de requin, misy koa <noise> balène ,de misy koa ny tilapia regny zegny agnisany karazana agnarana lôko an-dragno.